Mitovitovy avao zany e forme e zebra izy ame soavaly io fagnenteako anazy fa gne soavaly izy afaky ompiagny, omenao sakafo izy karakarainao izy hampianarinao mandeha izy miady fa gne zebra igny da efa agny dia agny gnagnarany da agnatin'ny ala agny izy mipetraky mitady gnaniny miaraka ame namany eo fa izy sy de matetitiky ompiagn'olo lotry.